Los animalis del desiertu án desenroau un haci d'enquacamientus increíblis pa sobrevivil en unu delos ambientis más durus del praneta. L'albeliá pa enquacal-si ala calol estrema, gastal poca energía i almacenal augua es hundamental pala su sobrevivencia. Sonin escapás d'aislal-si térmicamenti, con una capa de gordura o con un pelagi gordu, que les premiti de mantenel la temperatura nel meyu i meyu dela calol abrasaora.